Yuji te jalun tugay yeiy teb este yumu utupaa peru way mushucu tiu mudu jesucpa tiu mudu teji ajpa ca tumu je'e cuandu ney cunusetsucujpa ca mama jee cab uy. Utung' uypa uy tsam tsam najpa pus para capu cab ya cab muyshucpaam pur que ya tejiam uy cumprumisu asucu que ney pucujpa ya cab uy yatun cuandu uy numjaypa que u yumuuypaam y cab ca yumu um pucpa y nucsum utung'ulle cay jatun cay mama para que un pucpa ca yumu y ca jatun pues numpa pues cumu cab uy choshi cab numpa pu sim utung'ullam u nucspa nucspa tsam tsamnajuu cab min pucpa pe shi ca jate u ca mansebu uy chucmuspa uy tudu yuscuy yuspaam uy muspaam tiu mudu tscupa ca yuscuy pus cab yumu uypa shi way chuscmusu cay yuscuy way musu tiu yuspu tiu mudu yuspa tiu mudu tsucpa ca wat wat para que yumu uyu nete y ni ca yumu uy muspa uy chucmuspa cay tucju cay